साधारण खानपिनसे भि बहुत किसिमके ऐसन समस्या सब होइताते जैसे कि हमीनके केतना जनके अण्डा, अण्डा कहेवाला त साधारणे बाते यी त सब जन खाएबाला चीज बा । साधारण अण्डा खैला से केतना जनके देखैछि फेसमे लाल होजाइत, गर्मी निकलैइत ऐसनके केतनाजनके मास मछरी खएला से भि केतना जनके देखैछि ब्लड प्रेसर होजाइत औसनके केतना जन के भात खएलासे भि कथी भात भी एउटा साधारणे बाते । भात खएलासेभि केतना जनके देखैछि बर्की बिमारी होजाइत कि चिनिया बिमारी होजाइत औसनके ब्लड प्रेसर होगेल यि सब त साधारणे खाना से बा न केतना जनके देखैछि दही भी त यि साधारणे खाना बा जब कि हमीनके शुद्ध होइऐ । दही खएलासे भि केतना जनके देखैछि नेटी ने कसकसाइत, ठण्ढा लगजाइत, औसनके दुध भी त सब जन खाएबाला चीज बा । दुधसे कथी होइऐ, लोग खाइए त केतना जनके देखैछि पेट दुखाइत, केतना जन के ग्याष्ट्रिक होइत औसनके सब जन चाए पियैए, चाए भि त सब जन त साधारणे मानैए लेकिन फिर भी चाहे से भी कथी होइए त ग्याष्ट्रिक, यि सब एलजिए त समसीए देखाइत, ऐसन ऐसन साधारण खान पिनने भि यि समस्यासब देख परैता ।